Inum nu ivon ekein iva mi tama du, oyi nu imomini ewey nu evon ekein me ta mu adu, vonam mu ekein va tamu adu nu oyin mam mu oyin iwol mu afin nu umon inum nu isom dor uyi tul la mu gidi okunu wo ka ekein wor ka ka ode iyor mi menene, va kakem ederi omo ekein neni owol mu afin, omon inu nu ibulogne nu utonjor okunu ijanjan ekein rubo ka atonjo abo kunu mi bara dor oveni ekein nonw dor, ekein nonw ka utonjo mo bara, ikpeiny oku nu utonjo mo bara dor owei ovu yor ada kuru menen dor utonjor abo kunu mo bara, iyor iyin usukne, imo da neni eyonw anun mu me vura, enu nu evon udiuwn eva kpon amin, eva kpon agba kuru mu ivom mu uduinw dor nu eva yon mu ivom uduwo, uduwo mu me kotu ma mu uduwo egele, uduwo aker, dor mi okunu ekein ewey abo okunu mo venegor krese eni abo okunu me yunwu amin uta tul la nyaw te ova yunwam mu amin iror uya siye te mu utor uvure utom omin yor amin mi tuwene mi dian mu ivom uvon odianke, iyor kre iyin eiswei nu inum nu imo onomo neni nu imo- osunomo neni emon dor nu iyin inum iyaw nu owenem iyaw mi yun baw nu i on owei ogo mo kpekpena mam mu imo- neni eta ubi ma dor baw ka enol mu usogbo ikein yor, oho nu ekein rubo ka, enly ikein yor one turwen ini me va yuu mu ekein baw tubo imo usokun kwe ewane yan iki- inwin. Nu ivom nu me va wa ne tuwen ude iyor me va yia, eni abo okunu ede di udu amin nu ewey fufu emenem, eni abo abo okunu me kpekpen na mam mu imo- ekein ekuru ta aduwe nu baw me kuru yan ivon nem, ekein neni oyin ekein nu eyan eji dor, eni eyan asuwen utom esi nu eni eyan ewey mu atum mu igada krese woke nu asuwen ka ekein neni itul dor iyor kre iyin ahrar nu mi venye ekein avai ugwonem, onu oyan owei ikikire baw iyin ahrar nu mi venye ekein, ato iwaya oja bo tubo nu owei ovu kpeyi oyan kompini mi simine dor eni eyan krese ija ubo ukunu idu neni ima wol dor ekein nu ekotu mam mu ekein nu ode ahrar yor iseminete do ekein yor oyite ekein nu ovenete oyor adu venem nu abo tubo eni yor ka eni abo okunu me adu venem yor dor edam atom yor me lovra ekein neni ka me yawu ide ihrar yor me yi kie eni inum nu ibulognen asnein, inum nu ibulognen nu avai ugwonem, inum nu ibulognen nu amin, inum nu ibulognen nu utonjo nu me va mon uswein iyor kre inyin mum nu me venye ekein kre se dor eni usokun yor ka eyin ekein nu oso odum, ikpen okunu eni ka me mon iyor yor, ikuru dian igidi eni iyi, imo neni ka erere ta mona oho vi evon iyor nu mu venye ekein yor eva yi yun baw nu ivom ekein mam dor ekein neni usokun yor ka ovene, iyor odianke nu eni ka me yan ubo ewey nu me kotu mam mu edam atom yor me doku mum mu.